प्रगती का मतलब छे आगे की ओर बढ़ना प्रगती का। मतलब छे किसी वन्जीत लक्ष के दिसा मे हमेशा। आगे बढ़त जाए आव उनती करत जाए छे प्रगती का। मतलब छे संयोजजनक विकास विरिधी आव उनती छे। प्रगती का मतलब साम्हिक रूप से होने वाला कार्मिक। उनती छे प्रगती सब में प्र उपसर्ग तथा गती मूल सब्द छे। प्रगती सब्द का इसमाल संग्या के रूप में परल जाए छे।